Sɛ yɛhyɛda ara sua adze fa kwan a nyimfa - nyimpa botum afa do dze ndzɛmba fofor aba wiadze na yenya ntsetsee wͻ dɛm adzesua no mu a, <noise> ͻboa <noise> ma <noise> hɛn apaa mu <noise> anaa bea a yɛtse, hɛn man no ͻ - out mpon <noise> osiandɛ <noise> sɛ nyimpa no sua kwan a ͻbɛfa do ͻdze ne nyimdzee bi ato gua a, ͻboa no ma otum dze dɛm dwuma no yɛ edwuma wͻ ͻman no mu, na ͻdze mfaso papa brɛ ͻman no.